اگر دنیا ٹی کنے موقع ملا کہ کنے اِرا گڑائے انت کروئی اے تو اوٹی اسٹ اسہ گڑا دادے کنتو بھاز پیسہ مرے ایلو گڑا دادے کہ کنتو بھلو زندگیس مرے تو ای داڑے بھلا زندگی ئے ہرفوفٹ ای داڑے پیسہ ئے ہرفوٹ انتئے کہ ای ہندنو اسہ خاندان سے آن تعلق تخوہ ہرا خاندان ٹی مطلب نن ہندن غریب خاندان آن تعلق تخنہ ہراٹی نن کہ پیسہ بھاز ضروری اے تو کنے دا ہیت ئنا مقصد دادے کہ ای دا گڑا ٹی پیسہ ئے ہندا وجہ غان ہرفوٹ کہ پیسہ دا دنیا ٹی خاصکر کہ داسہ نا دور ٹی بھاز ضروری اے ہخس پاس ہموخہ پیسہ ضروری اے۔ تو اہمیت تخک پیسہ تو انسان پیسہ پیسہ ئے اہمیت تیک ہرانا سیالاکو نا عزیزاکو نا رشتہ داراکو او نیتون ایسکان سیالی عزیزی کپسہ ایسکان نیتو پیسہ متو ای دا گڑائے تینا زندگی ٹی خنانٹ نن ننے آ اسہ ہندنو دور ئس بس الحمد للہ اللہ نا تو شکرے نن تو پیسہ بھاز مسنے لیکن ہندنو دور ئس مس کہ کنا باوہ انت تخا مطلب اسہ ننا زمین کنا زمیندارسے تو او زمین تے ٹی شمسی تخااور اونا اوشمسیک مفس مفس پچھتر اوکا زیادہ لاکھ ئنا مرور۔ تو ہمہ مسک ننا ہندا شمسی تے ننوئی نن اسٹ ئس بسک دُزا درے تو ہرا ٹیم دافتے دریر تو کنا باوہ ہندا خس نیست کنا باوہ ئے سمجھو پیسہ نا ہنداخس ضرورت اس ننا اِرا گاڈی اسر اسٹ ٹریکٹر ئس اسکہ تو کنا باوہ ہنداخہ مجبور مس کہ او دا انتے گاڈی ئے بھی بہا کرے دا ٹریکٹر ئے بھی بہا کرے ولدا اسہ گاڈیس اس ہرا ٹی نن دا کنڈ اے کنڈ ہنانہ ہمو گاڈی ئے بھی ابوبہا کرے مطلب کنا باوہ ہنداخس نیست مس کہ اودے کُننگ کہ متو او ٹائم ٹی ۔او ٹائم کنا اُستا بریک تو ای بھاز اُست کنا تنک مریک کہ کنا ہرا باوہ غا باوہ اے اودا بھلو مشکل بسنے بھاز مشکلو وخت بسنے لیکن ولدا بھی کنا باوہ بھاز صبریئو بندغ سے بھاز برداشتیئو بندغ سے اور او بھاز صبر کرے۔ تو مطلب کنا ہیت ئنا مطلب ہندادے کہ <silence> مطلب گڑا ہندا ہیت کہ ای پیسہ ئے بھاز اہمیت تیوہ انتئے او دور ٹی کنا باوہ ئے اونا سیالاکا اونا عزیزاک اونا کل اِلار ایلمک حتیٰ کہ اونا ایلم اور ایلم نا چُھناک اودے اِلار ہنداخس کنا باوہ انت مس تو کنا باوہ بس ننتو پارے کہ دہننگا وخت ٹی انسان ئے صرف تینا اولاد اور تینا مطلب ہمسفر ساتھ تیکک تو نن تینا باوہ ئے بھاز انت کرین نن پارین تہ نی ہچ انت کپہ غم کپہ اللہ نے اوکان ودھیک چو۔ اور الحمد للہ اللہ نا بھاز شکرے لکھ وار شکرے کہ کنا باوہ ئے اوکان ودھیک اللہ تسک او تو واپس مس اور ولدا ہموہی سیالاک اوتو رشتہ داری کرنگے شروع کریر اوڑتو سیالی ئے شروع کریر۔ برنگ اِننگ اے تو گڑا ہندن مس گزرینگا اِرا سال گزرینگا داڑے مُسہ سال مسہ سالان پد ہمو ایریا غان ہمو شمسی تے ولدا کنا باوہ نا دُزار تو ہرا ٹائم اوفتے دریر چھار سال اسکا کنا باوہ ہنداخہ نیست مس کہ او کنا ہرا لمہ نا لمہ کنا اسہ اُستادس اُستانی سے تو ہمونا او تنخواہ غا گزارہ کریکہ ہنداخہ کنا باوہ نیست مس او ت او ہندنوس مسکہ اونا جیب ٹی اسہ روپئیس متوکہ تو اودے سیالاک تہ اِلار اودے ایلمک تہ اِلار اودے عزیزاک تہ اِلار لیکن ولدا بھی او خواہسکہ (voice)مطلب ولدا انت کیو تو ای بھاز مونی کاو۔ تو ہندن مس مس الحمد للہ اللہ نا شکرے کنا باوہ نا نیت ئس صافو اس تو اودے ولدا گڑاک ملار اونا ولدا انت مس تو ہمو رشتہ داراک اوتو ولدا رشتہ داری ئے شروع کریر سیالی ئے شروع کریر اِننگ برنگ ئے شروع کریر تو کنا ہیت ئنا مقصد ہندادے کہ ای پیسہ ئے صرف ہندا وجہ غان ہتوٹ انتئے ای خنانٹ کہ دا دور ٹی پیسہ بھاز ضروری اے۔ عمر ئے ہمر کروٹ ای اگر کنے عمر ملا بھی ای سمجھو ای پیر مروٹ ای دا اگر دا زندگی کنے مطلب دا زندگی کہ چلینگ ٹی اے تو اگر داڑے عمر کہ زیادہ مس تو ولدا ای ہمو بندغ اُٹ ہمو مطلب کنے ہرا ای ہمودُٹ کہ کنے کنا ضرورتاک خلیرہ کنے مطلب کنے ہرا گڑا ضرورت مس کنے او ملو ہاں اگر پیسہ مس تو کنتو ای تینا ہر گڑائے پورا کرنگ کروٹ ہر اسہ انسان نا اسہ تُغ ئس مریک ای تینا ہمو تُغ تے پورا کروٹ تینا باوہ نا تُغ تے پورا کروٹ تو کنا انت ہندادے کہ پیسہ بھاز ضروری اے اگر تعلیمس نی کاسہ تعلیم حاصل کیسہ تو تعلیم کہ بھی پیسہ بھاز ضروری اے۔